Ny kolontsaina any Royaume-Uni a fantatro a de ry zareo <hesitation> anglisy a de olona ma- mbola mampiasa ny <hesitation> fanjakan'olon-tokana de misy mpanjaka zany. De ny mpanjaka no <hesitation> mitondra ny firenena. Ary ry zareo koa ihany koa de olona manaja ny zavatra nentim-paharazana.